Te kue kon <hesitation> dina ká kotodinguana na yivii ñoo noxaña xhi ayivii ñoo no xaña no nayivii nó noxaña nayivi yuñuku nayivii ngua no kida tión, ñayivii ñoo no tan ini nayivii ñoo xa'a hu kadaxhí, naxakan ta xakachí ti kuña xhixhinó xa kuen xhi dono dama no dakuinoñaxhi nanduku ñaxhi dani no ngua, ihó tu ngua xhí ña denxhi no ña no ya yivii ñoo ña kotoni naditá inixhi xa kadixhi ta nañaxhi xa'a, kakuixhi xa kaxhi seña xhi nió uno hó ñi ñadii ká tunan nguatuxhi xañanrivii ñoo ña yu kaxi xaña dii ña yivi nguaku xhité nanyido xaxhí na xutan inixhi nanyido ni konexhi ta no dixhi nu chen duxhi jonxhanxi no ta xhi no dixhi doña té nrida xukununu kó ñayiguiñoté ña nida nguan ña xhi modoxi xa nanyidó kadaxhi ihó ni xhí ngua teñoxhiti na hí damaxhi e xunkuxa dina katontinó na kuchi nayivii ngua oña ta ni tanraroxi ayivii.